Ya, fahaizako Kanada zegny ndraiky e, zare zegny <hesitation> magnagna kolontsaigny mivelatra zegny e, misokatra amigna karaazagna olo avy amy firegnena maro fantatsika zao hoe zareo tià mandray mpiasa maro zegny zare zegny agnisagn'ny mampiavaka zare.